Ny zavakanto aloha tegna iliaigny amy fiarahamoniny, mampita hafatra izy io, maro hafatra tiagny hampitaigny avakeo mampianatra avakeo mamp- mampiala voly avakeo mampiseo talenta.